Yëyë ëch dun na najuëb yë, yëdun tyëkëkaw, yëdun nyawonëndyë, yë bi'i kyondyë mëd yë jyën y mëd yë mëyë dun a'ax wi'ityën yëyë ëch ob dun na najuëb.